<hesitation> Raha may ny laoka ao anaty lapoaly ve? Dia kikisako amin'ny- amin'ny savony sy paille de fer aloha iny tena dilirina tsara mihitsy. Dia <hesitation> raha ny tokony ho izy iny tokony ho afaky ny paille de fer kosa e. Raha tena tsy afaka izy an, dia mety hoe ame- averina andrahoina kely zavatra hafa angambany na asiana rano mafana. Dia amin'iny izy mety hoe afaka kikisana amin'ny sotro aloha ilay zavatra miraikitra ao anatiny dia izay indray vao averina diovina.